معلش يا غالي ممكن بس تدلني علي <hesitation> إأجرب مركز للشرطة من هنا <hesitation> إأنا ما أعرف المكان الصرلااحة وأحتاج إلي مساعدة <hesitation> أي معلومات عن الإتجاهات أو أي حاجة جريبة منها بتكون مفيدة بالنسبة لي أتمني لو تقدر تساعدني لإني أحس شوية بالتوتر وما أبغي أضيع وقت.